Warna fulak au mengasosiasikan sebagai kesucian no kebersihan. Au berpikir warna fulak ah warna bersih no murni biasa fe perasaan yang positif.